وظيفتي ضمن مجال الإخراج، أستمتع بها كثير لأنها مهنة جديدة وفيها أدوات متطورة جداً وكل يوم نجدد ونطور في الأدوات وفي الكاميرات أكثر وأكثر بستمتع جداً جداً لما يكون عندي تحدي ومهرجانات و <hesitation> منافسات كبيرة على المراكز الأولى.